ɓonlo nungkako kaɓo wili tii naye taɓo kati yinli taka uli, she taka ne gub, she taka ye lul diya dit <hesitation> yeleka ti nwa yele gub ti voro kati tii kaɓo willi ning uri ah ninne wele lo ka sham ti voroka idan lul ka da gubni nanne nungka ɓakle lo nungka ɓakle kana ne kwe ni luna ni yillina ni bana diya yelaki nin bana ni ɓiɓina kwere nungkan ka ne kung nuu mon yemen ɓe lue? a win la ɓakwe yinshikang nungka nakɓo ti voro ka nan kan sheɓo ni yilli nung bere jiram nwa ni gena nin bebi gena nung kwe kanane ka ɓakle yina ɓo mo nanghe nungka ni ne nin mana ni bana na kpare nung geme ɓo. Na yilli bat bo na telen nungnwa jweshuka ɓo ɓana tana fo ti nung ne lona ɓo ni marenan mat ni bana ni gbobna nin tebna ni bana nung ɓee mal kakwe nin uri a to nungka ka neshit to shoma ni bana ten ɓang lona yinshika veen tara ɓa shina ko ɓa tina mang luk uli kakwe kande. malkakwe nungha lo neshit in voron tatinne ɓon gab pii <hesitation> daɗu ni lunung ni yela kati nwa yele gub she yele kan diya dit nwa yela ere ni geha to dadu nenu ko waiya ti ma laɗi kaa pi shuka nung kaɓo wilin kiɓon laɓa nung nuwako kaɓo wili yo shuka ka ya pilin naya ya taka ɗele nungkaya beren nwa ni fole ten voro kwenne nin twa luk nung swa ko waiya ten laɗi ten layu nin babi ne tumi nin ne ne ne ne ne ne ne ne ne nin gaba twini ne. lul kati nwa gub kanlo na tumi nung ti ta yele kang diya dit diya dit diya dit nwa yila ere loni a to kati yayi Da voro kung nungka ɓo shika uli ɓon ge shonnu ɓwe to ti ko waiya ti ɗot ti ɗe nung kaka beren nwa yimank kun ni ba latɗi ni ɗo nua? nin ɗoɓo ɗoɓon kweren ye wai to ni teka ge aa lukung nungka na twalen shwa yo nan gana kinan tuka lukung nungka na twalen shwa yo nan gana kinan tuka ni tumi nung loni nin kobi tumi nung loni niya ɓiɓini ɓa kweren ɓake nu yelaki ɗoka teka ɗe nungka ni beren nwa yinshika ɓo uri ɓon ɗe nungka ɓo beren nwa ɓon urin ti shuka kan naɓo ɓayan gaya kiya tuka nu kwere ti voro ka yelaki pebine ya tanghe kiye waiya? toh mal kakwe nin bibni toh yekan luk nunkang ɓurak ɓo ka nin ma luli yel kakwe nin neuya ni teɓeni nin tebni ni bani nung ɓee ti voro kanin tebni nin bobni ti jab ni eni ten naan shini to yan uri nunka ɓobkan ɓo yaɗo taya gabliya ɓo kan lulka tin ɗingan uli ɓanan galen kinaŋ diya di tuka nwa shangha ka shi ka teme nayo kwen luk yelka tiŋ yilli ɓakle nung diya dit yinshiɓe nin ɗoni ni dor kini ten kane ɓakle nung ɓwaya To luk nungkang kwen nung sham malkakwe yelka ti nwa yela ere kaning tii ning ge ye nung sham kakwe fek inna lishe nan diya dit nanne nungka ti bibi <noise> yelkan daa ka uli kang yelkan shemyam,, yelekan latiɗi yelekan tadam, yele kaan nwa limi fek ti gong ditdi ti gong ditdi ti gong ka uli yele kank uli kini yele kan shemyam, lul kanne nungka ɓakle shemyam inna na yu nan woshi nung kako nin kan yaɓo ko nan nen ɓiya yela ere ti voro ka ning yi ti lue kab yini shika uli ni ge a o kwere waye lare nwanu a gbere kwa maldi kwa she yaɓo kwa nitani lukle o nwuen tantin wo shini ni ni tum nung nin lu yimang kakwe fek yinin lu yimang kakwe fek yinin bani ni gbob nung yela ere she ta yelaki tin ɗinga nanghe lul ka inan tinan wo shi sheti luko nanne denni ni pili ni telen ti yele kabɓo ni shinka uli ni yele kan nin diya di kwe ti naw yela ere ni shika uli ni mare luli nin ba nan diya ni ɓiɓina kwere ka tela shi sheti lukwan ɓe ka kwere shekwa yoha? ɓata wolen she luk njak nung kan ka yilliɓo to yina ɓo nin mana ni gbob!!! in nan lana luk sham kakwe nan telenna she to nung kaka neshit ven tara nung nyake kwenta nungka kate ne nung shina amma ka kwen luka vuko to kang lukki yela kang katin neshit mal kakwe kang sho sam lo lishe in lul kanan uri kina tumi nan shab nang tob tobɓo ne tina wi lukwa na wolen she namana na gbob to ni yela ere kanin diya ditɗi ni tumi nung lo lukwe yel kakwe lul kaa a ni lare sho ywe nan tumi kinan ga ɗe shab ɓakana gbobe yelaki kwe yini mana nin bana diya ni gbobna ti jab nama to luk sham kakwe kwe nungka ɓo wili ka vokotin ne wele ka liki tin uli nwa den yinshika ge mon uri ge mom nyim a da yela ki to ni teka pi yela ere kwe nin shika uli nin de yelako ka mare na ka dana yimi yinshika idan yimina nati kwinna kadaa yimi ti lul gbunung yo ni mare nan mat yini bana nama ni nena sham! mal luk sham kakwe luk shamko ka ɓurak tinne she ti nwa diya ti nwa dadit ki yele nwa tolo, she ki yele wawo, she. Ki yele shalo, she in lulka nan ne ɓakle nung diya dit yele shalo yele shalo shi ka uli ka ill luhung ka ɓakaye linye she ye kane shi luk sho kang yo ni shika uli ni dadini aka kweren ɓake mon gane ne nung kang ɓang? ni shika uli nin bemna nan lare ɓo inma nwaka ni marna ni nena sham na da yimini ɓo nin ɓe kwin nin mana nin nena sham inma nwaka ni gbobe na ti jab ni gbobna ti jab inma nwaka ni gena sho ni gena sho mon ne nungkung ko veen tara to ɓon kume ɓo mangha yo yinshika nungka monlo ne mo ɓakeye linye to kwen luk nungka ɓo wili luk sham katin ne wele ti yinale da voro kati ti ka ka ka ye burak wili mal kakwe in ɓan yin luko kati nwa wari nan shika ulin gangni nan uri na berbi ne nungha ko nungka nine ni berbi a nang lukung ɓon ulin nwa den luk uli ɓo daman ɓang ka inmo ne luk nungkang nunka mo ne ɗe latɗiha ɗo mwa lo shwaya shanka yan nele nungkang luk nungkangbwe ɓo ne kiɓon vong ung yo nan dele na she geha nine ɓee kwin ni ɗilli a to ɗe latɗi a ɗiha ɗo mwa ka tamwa shangka mwa te ɓa mon lamwa to nungka tatin wiya ɗebi kakwe ten mo ɓurak! sho sham ka muri kwin in ɓwele ɓara nung wuri shi shi yinmo dadit kako ko nan den wa wusul ya yu fek shangka mo moti nwa burak mon liya mon lare a ɓwe ɓore kalau ɓo ɓwele wusul a wi ko waiya ka pill nung nana ka ɗore vee ti dum yinshiɓe shoka ɓakle nenu idan yan taɓo yo yinya kakwe ko na won na da daana nungka ɓakle koyo gabnan kemlem koyon aa nyam kako wo nan shina koyo luko ka ɓakle yan ta tiyan kume yante tiyan wina in ɓangyo wonan shinan luko kpap kpap daga teya ya tena wo shi luli ya temna shi nena rutub rutubɓo ya ɓiɓɓin ɓib ɗa ɓa kweren ɓakeha wo shi luhung kweren lo sho ɓe ɓakwe to innin yelbi nin nan ɓakeya ni de ten gong di ye kakwe ga nungka lukung yi ne ti yinɓo toka teka shamen ya nungka ɓo wilin na ɓurak ee tisho sham ɓa idan lul nan uri nan woyan shiya gaskiya kati nwa yele ere koma nan wub lul gangya nungka ɓe lulkwe kana wuɓi to nungka tin neshit shine ni geti yel kan tii yelkan tii nin shika uli nin gele sho lue a wa tinne nunghung luk yelkang kwere nanu ninyi nin neye ɓang yinaya? ni koɓi ge shon lue ni fek ni gee aa to nung kaka neshit ti debi yel kakwa Nin ɗe bini yinin shika uli yini shane nunghi nang waya gong dit imma ya tara ya yo koma ɓaka mang ɓang ko wang ɓan man to luk nu kang katinne gangɓo she ya wa ɓo uri voko ɓakweɓo luk nungka yan nekwe yina? in bon uri ge bwe tiɓo pi jab naɓo ko kuma tiɓo pii mom naɓo ko kuma tiɓo pii dum namo ɓakayan pili yanga nele ɓo ga nele shon shi jwa mo neka ulin ɓake ɓon jilenglen dajwa, to lulkan lare ti voro kani gele sho lo sho kang to nungka ne shit shine yel kakwe ka benka shi ka uli ni beme teen lulni ti shini, nin bem lulni ti shini nu mo nanghe nwa kakwe fanu uli nwa den kane shit.